اه كنت هحب ازرع الأكل اللي انا هاكله لأني بستمتع بأن انا اعمل الحاجة بأيدي فا <hesitation> كنت هحب كده وكان ممكن ازرع مثلا المانجا والتفاح والكيوي لأني بحب الفواكة دي وممكن بطاطس وطماطم لأنها أساسيات وكنت هتعلم طريقة الزرع من حد متخصص لأني مش بعرف يعني.